د سپيانو په اړه ځینې عام غلط نظرونه دا دي چې ټول سپي خطرناک او بریدګر وي، خو دا ریښتیا نه ده. ډېر سپي مهربانه، وفادار او دوستانه وي. بل فکر دا دی چې سپي یوازې د ساتنې لپاره وي، خو دوی د کورنۍ غړي هم ګڼل کېږي. ځینې خلک فکر کوي چې سپي ډېر ساتنه غواړي ، خو ښه پالنه دا ستونزه حلوي.